Yoga e kulle ina coorno, nanndina ko'e mun e kuɗooli, e leɗɗe malla leydi ngam reende ko'e majji e kulle goɗɗe e barooje. Ɗe ƴeewata ko ɗe nanndi, ɗe takkoo ɗum wayni leydi, wayno leggal malla huɗo.